Yauwa omagbagyiaje onya n mi kpe ye nu nyi kwo la kwo ala ho ma hola mwa holasnu kwo zanu gbai aye kwu holo shi ba, kwo shi ba cha tnu nwo ye wala nyi kwo woye wa ɗna wye nu kpa, wadnawuje <hesitation> dokwo ɓo dawo yi bei zhni yi zhni n sapa eyi dada owonu'a znanyi kwo nyi gaza gawo nugnwu nge kai mi chei pmalo oho nyi gnwu washi omi nugnwo to sha zhni lonu hawo <hesitation> oho nugnwu ta kpe nyi kwo yem a'a, ndai agnaho gnagna nu ge to <hesitation> ho ɓalo anyi kwo gba n zakwo kwoye fwuwa, amma n hayiye atei zhnilo lonum azhnilo nihayi zoho zohoyi n zanugbayi doho doho ɓyi nugbai doho doho wa kuyi do woi chei pma, n ha kuyi gara wagna ge wuto ɓo ye kwo num, wagnage na nge woin to ɓei zhni dnam <hesitation> n nyi kwo yei yi kwo'a gna nwoin ɓwugyi woin toɓo zhni dna n nuyei to amma nwonu na kuyi wo nya n woin. To kwo woniya ɓe maba nu nge u-u-u gye nuye zhni mololai machi woge to wo lo wo la bma wala zokwo manai <hesitation> n wagna ge wota yem, machi wo ge a honu to ɓei knyi honya n hoin ai honu ɓei knyi ai hobei knyi donu nkwoɓo daho, to nlo nu tolo ho shna do shnam ngye she halo hoi sowo kwo kwa oi la nyi kwo hoi gye she ɓa wu she wowu to fye shi aje lonu nfya shi aje lonu kwo ɓa bma fye zhni <hesitation> awnagye ai gyi fye hagye oɓo n fye bwa gnyi gnyi fye pe ado <hesitation> wyei wyei bwa n fye ɓo kpoda wyei wyei bwa haba ok omi ba wulo lai nu, omi nyi kwo wulo lai nu ok ha wna kwo fyi n homi to shna gnyige <hesitation> Hoɓa lo bwugba don n ha bma ha bma wye ooo to ho bagye har fye kwoma ɗe n fya kwu kwo maje she fye be fye aka zalai fyi ya wuwu ge, gye kwo ɓo n kwonya yi wulai nu. Gye yi ɓoɓe ya fyi na nyi kuri gye yi ɓo kwu yinya wnafyi maje. Amma nfye to fyi <hesitation> woto n fyeto fyi n bma bmam n ge gye <hesitation> mida mitei mayem a'a mi ta zhni zaman fyeta sase n lai fyi nyei, amma n fye kwu yeɓo naje n to ɓa ba zhan kuri <hesitation> mama zhna nyi kuri oto mi ɓei malolai miɓei mada lai nu tunde kwuto da honi zhni a n kuri she ho zhnanji kuri <hesitation> lahonya fwa to she hola honya fwa lonu to hobagye n hanyi <hesitation> asese n nyi kwo lai n nusei ba ba da gbma alo ba nya hai choo To onyanu n mi kpeye n <hesitation> nza mwa wa ye nyi kwo, wo kwu kwo vyie bye ye kwonyi ma kwo wulo nana ebye ye kwonyi ma knyi donu zhni kwa zhni ɓa zhni ɓa zhni n wuna, ebye ye kwonyi ma ɓa zni ɓa ye nzai, ebye ye kwonyima knyi ɓei nutu nɓa. Nsapa hawo ge obye ɓo azo ho ɓai lo nuwna ɓai kwu aza, azoho ɓai gye agwu zhein anu kwoi ɓai ɓe n ɓo nukwoi amma she yi fyi nhaiyi dna n yeisu ye nyi kwo kamata ya kwu aɓo anu kwoi ya, ya shi aɓo manai ɓwa teya zni ya zhni ɓo nukwoi zhnia yi zhni ya wu aje wato ata wu aje lainu a'a awu aje n ɓonu kwoi zhniinu n hola hoza do zhni ɓo nukwoi to hola wowa, hola zado che zokwo to holawowa to o nyanu nmikpeye